سوف نفرز الملابس، ونقوم بفرزها ملابس بيضاء سم ملونة سم داكنة، سم نقوم بمسحوق الغسيل، سم <hesitation> تأكد من اغلاق الازرار وسحب السلاسل واغسلي الملابس الزي تحتوي على البقع باستخدام مزيل البقع المناسب، سم اختيار البرنامج المناسب لغسيل الملابس مسل القطن، الالوان ، او الغسيل السريع واضبط درجة الحرارة حسب نوع الايه الاقمشة ثم نقوم بالتجفيف والنصائح اتبع دائما تعليمات الغسيل على ملصقات الملابس.